Amboarana sushi raha an-dragno anh, <hesitation> malaka anao anh vary vary efa masaka zany, de fisafisahinao pilapilahinao sara, de malaka koa anao anh <hesitation> nofon-daoka, nofon-daoka igny nefany anh efa avy nandalo saosy vinaigrety zany hoe efa nilona saosy vinaigrety efa elaela, de ampiarahanao tondrakanao ambonin'ny vary igny izy anh de avy akeo anh afangaronao episy.